Man ganaar nu ma koy toggee, ganaar su su ma ko reyee ba pare ma tàngal ndox, su ma tàngalee ndox ma soti ndox bi ndox bu tànga bi si kawam ma génnee dunq yi ba mu set after ma jël safara, ma jël ganaar bi teg ko si kaw safara bi comme teg ko noonu rek ma rey ma ma génnee karaw yoo xam ne munuma ko génne ak ndox mu tàng ma la- ma lakk karaw yooyu, su ma lakkee karaw boobu ba pare ma wut ndox ak saabu ak njàmpe ak xorom tuuti ma teg ko bomb ko ba mu set génne lu ratax li, boo génnee lu ratax li ba pare nga wut paaka, nga raxas paaka bi ba mu set nga wut paaka nga fees ko, nga génnee comme loo xam ne comme nit yi du ñu ko lekk nga génne ko teg ko, nga génne nga jël lu baax li teg ko palaas nga génne lu baax li tilim bu fa nekk yow nga teg ko, après nga raxasaat ko ba mu set nga nga dagg ko, ngay dindi comme su ko daggee ba pare soo am su nekkee danga koy def pepesu nga kii ut diwlin tuuti nga nga ut diwlin tuuti nga nga teg diwlin bi ak sotti ndox tuuti, ut ay ñoom soble, ñoom kaane, ñoom poobar, ñoom laaj comme yu sew a sew loo fa war a def rek loo fa jar a def rek nga def ko foofu after nga génnee ko noonu laa war noonu laay toggee ganaar su nekkee si man.